Hen kee bi kee ga̱fe muop nɗe tong shin yi, tong ya̱ mang kee ga̱mis, gəpinlu ya̱ la ba ga̱ bi kee dega̱n pa̱ ya̱ de ɗe ya̱ ɗan yi dega̱n pa̱ni, tong ya̱ mang kee ya̱ pa̱ laa ya̱ mang kee muan da̱ gep, ni la gep kee tong ba mmuk nni, ya̱ mang hanga̱ɗe ga̱ɓaan, mang kee gu ruun nhanga̱ɗe ga̱ɓaan, mang ni gu ruun hanga̱ɗe ga̱ɓaan gu luen ni, la gu luen ni gu gama, vuang sek muk nkwa serei serei, la ya̱ vuang sek muk serei ya̱ gama, mang laa yong laa mang shik da̱ nni da̱ gerrep, pen tsa ƙem pen shie ƙem, puan gwen tuk muk, ware tuk ƙem, la gama ga̱ ware tuk mang ni ya̱ fual, ɗie nwang ya̱ lang gəwus, muan da̱ ya̱ tseet magi ya̱, ya̱ ba nni nda̱ tumatus ya̱ nda̱ albasa ya̱. Nda̱ ƙa̱a̱n ya̱ ba nni ba da̱ ya̱ haɗa ni ya̱ lang ga̱wus, gerrep albasa nda̱ ƙe magi nna̱ ya̱ ɗie ƙa, la ya̱ ɗie ƙa ya̱ gama ya̱ sam nni, la ya̱ sam ni, waar ni ya̱ ɗie nɗa̱a̱n tasa, la ya̱ gama mang muer ya̱ lang ga̱wus, la ya̱ mang muer ya̱ lang ga̱wus, muer la ɓaan waar ni ya̱ ɗie nɗa̱a̱n tong tung, ni la tung la fii waar nkwa ya̱ piring ya̱ nɗa̱a̱n nda̱ tasa sa̱ mis ya̱, mang nni muan da̱ ya̱ la̱ ni ƙa tebur muk, ɗuu ɗi nni pet da̱ ya̱ dum ya̱ pa̱ni nda hen gama bi ga̱fe ɗin ga̱ƙwal ga̱ni hen shin nga̱, tong ƙwal yin toh hen gode pa̱ ya̱, bi gəfe ya̱ shin hen muen ma̱ ya ɗi hen na bi ga̱fe ya̱ shin hen, ni tong da̱ na bi ga̱fe mat muk shin nni ɗong nni, muop tong twoot ƙwal aram muop ga̱shak nda̱ ni, tyak muop a ga̱pya.